Kaofa hagnamboatra pomme de terre, fandrahoako azy matetika za magnano frity, izy avy am'mpivarotra igny sasagna madio tsara satria izy avy akagny mbôla maloto, avy akeo am'zay hofesigna madio tsara avy akeo amin-jay sasagna hely ndraiky avy eo tapatapahana lavalava avy ake afanaina menaka amin'ny lapoaly avy ake kaofa mafana igny arotsaka akao amin-jainy le izy efa izy efa notapatapaha lavalava igny mbôla tsy nata sira a, avy akeo amin-jainy kaofa mafana igny amin-jay alana agnaty akao am'zay izy de masaka.